Eah ooy obhota tueni akporaa aten oobi ooy keghe odialoghe agh kua ezuan oyo opobho odiateny ologhi turoor obho todi molo uroor obho todi katenyani maar hel koduke odeghe onogho zodi okoor odia kpararo kodi okparam dio pohe roina kokua ologhi odi obaardio, kedio oodi annar akpararo pooy opo odi kuabho anegheni aroah tedighoroaar anegheni odi oghidio arolareleer ameghel roiioh aaroi usupose oghi odi oteny aar opobho dikua bho kedio pooy olodikua aroiarua wey aghokuadugh roaroidio roa ony opediobho ooy obho odighodio kua ooy obho ami uroor obho todi kezobho aloo obho todi ooy obho aami uroarahi obho to di kezobho aloor obhoto di kero odi aghoor kua auooh ke becus aar obho aami ku teny karo, utenyio belehi paroitaki a kigh ooy no mo pooy opo dikuabho ooblaoy dio kediodi ta maa. Awina tughuroiuro Obobho unogho bo padelede bu ha oti obobho abbim bo roa siobho to di oh pana oro oghoo ooy opopho dikuabho ateny iibi edighooaoar, then edighio roaar otulan then edighioroaar agey! Taro ero olo ooy kedio useghe madele de oluma kana kokua eeh odi uroara ni aro i oh enoghoami zodi oodi umorobho aroi inoghoani zodi kezobho onyi naroen olo ah onyi oyani kedio asorona roaduede odi odi kubi arokpo kedio aroiagho obhobho oyani, taroaroa odi oyani tozabobho di kedio odia supose obhin aar opobho kedio aghoor eh eh i mogho rouroaraari obho tami poyani opobho atulanini ezọbho odi atulan kua marooy ipadikua obho po oyaniopo dikuabhal oobhi oyani oyanobo dikua aghuduroodi inegheni eroan, ati edighioroaa odi inegheni eroan, tonu ekpete odi inegheni enan kedio odi aroin arokua podi ateng ologh, tenach